इद मेज़ऊ बारे सुचनो समय, ग हजू साथ कई यादें रंग अनुभवऊ जोडयातो। जवा कुछ बातंगा दू, जो आंग दिमागो बच। कार्य रंग उत्पादकता मेज़ इद होनेस जगह दू। जवा मि कामंग लो लान्च, ऐ रचनात्मक कार्य लान्तो। जू उत्पादकताऊ रंग कार्यऊ इद प्रतीक निज। भोजन रंग सामाजिककरण मेज़ इद होने जगह निज जहाँ मी खाऊ जाज, बातागो लान्च ऐ एक दूसरे के साथ समय बितयाते। जू सामाजिककरणऊ संबंधों इद प्रतीक नितो।